ସ୍ଵୀଡେନ ଏକ ସମଯରେ ଯୂରୋପରୋ ସବୋଟ ସକ୍ତିସାଲୀ ସାମରାଜ୍ଯୋ ଥିଲା। ସତ୍ତରମସ ସତ୍ତାଧୀରେ ସ୍ଵୀଡିଶ ସାମରାଜ୍ଯୋ ଥିଲା ସୌଲୋ ସୌଯ ଗରରୋ। ନହୀଂ ସତ୍ତର ସୌଯ କୋଈଶ୍ଚେହେ ଏକ ବ୍ରୁହୋତ ସକ୍ତି ଭାଵରେ ଉଦଯୋ କଲା। ରାଜା ଗୌସ୍ଟଵ ଆଲ୍ଡଫ ରୋ ସାସନରେ ସ୍ଵୀଡେନ ତୀରିଶପର୍ଶ ଜୁଧ୍ଯରେ। ଗୁରୁତ ପୁର୍ଣ ଭୁମିକା ଗରହନୋ କଲା ଏବଂଗ ବାଲ୍ଟିକ ହଂଚଲେରେ। ଫିନଲାଂଡ, ଏସ୍ତୋନିଯା, ଲାଟଵିଯା, ଲିତ୍ତୁନିଯା, ଜର୍ମାନୀ। ପୋଲାଂଡ ଏବଂଗ ରୋସିଯାରୋ କିଛୀ ଅଂସୋ ଉପରେ ନିଯୋ ତରଡୋ କଲା।